Akpen okka-oka to obanbi tta onnong orok kawva ara ko oyok arok mando oda akpen pabe aji wi ojiwa akpen viri vi-ri arrang a mbe akpen akka-oka to obanbi onnong orok mo oya-pinn wa oda akpen pa ara ka ayok pa arok akpe okka-ka-a be paa atzimi asi akpen akpen viri-viri arranng-a akpen viri-viri oda akpen wa kwa eza-a-aza amma ranng wa oguonnong wa aroan oguinnong wa atto ma ke wo da akpen viri-viri-a akpen okka-oka tto odan bi arok mo oyabin wa oda akpen da onnong okowi se bi seep okuwi fott se bi seep mando kwa aurang akere akpen wa su seep aroke akpen kwu dok kan madon nwowa mayia ikannancy ka iki akpen nnok-a onno da idinokpaabyi omo do man ibiinokaabyi omo odo onnong kpa nna kpen kam be akam asi azokbua otte kwaam nn wo ko ohoun kwe odi kowi fott su be seep ida kowi fott sa be seep obi ibinokaabyi oham bi onnan oo odim okka-oka-a. And mando ka wee ada wa kam assi bomma ndowa mand wa ndowa-azim waka-sa enzimi si azem-a owuri be wa de owopme be ka-ka agann wa dok ki si, wanni kowi fott samm be zem madi kowi samm bi sep wazima ibinokpaabyi onnang mum odim nwa kwaam ttara ettem danni mado okkam okke ttam e’ wowabu ma kam mandi nwop maa odik kpa-nnang ke iyan ttara oginnong kiua enwowa idinokpaobyi okke banna bi idittama be nnm akka amma tta ibinokpabyi okke banna bi idittama be nnim aka amma tta ibino kpaabyi odowumma akpen okaka ba imm na ka ahok amma rok kam mi karri be seep naa do ayok a vava mbari yong-a be aki odim aba ttara oguinnong k’ohohum be wowa man-da da be asi okpo oka-kka kam go-ghiwibi kam ba anno ka ekpo ikop be seep nwowa ttara oghinnong k’ohonu idim eghom bi tla ibinokaabyi onnan m’ akpe okka-ka-a nnvo odame nwowau ttara odim wa kwaam miyina azurri.